E fahazaoako e fakasary numerika ho anahy tsy de tena mahay anazy lôtry zany: da fangala sary izy io, da misy ny antsoina objectif zay; mangala an'iny, mrap- misintony an'iny sarin' olo alay sary aminazy igny magnatona ecran, da misy bouton kity amizay eo, da tifiriny sary igny olo iny da, mivoaka eo e sarin'ny le olo refa vita izy.